प्रगति तो हमेशा होनी जयोच। अगर प्रगति नी हुई तो क्या होयेगा। जो देश रहेगा वो उसी चीज पर रुकी जवेगा। कोई भी व्यक्ति होयेगा। ओ के साथ प्रगति जरूरी छे। अगर प्रगति नी हुई तो क्या होयेगा, वो देश वहाँ पर रुकी जाएगा। अगर कोई इंसान की प्रगति नहीं हुई, तो इंसान वहाँ पर रुकी जाएगा। अगर ऐसो छे तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाके नहीं चलोगे। तो दुनिया तुमको पीछे छोड़ देगी। दुनिया आगे निकली जाएगी। तुम पीछे रह जावेगो। दुनिया के साथ क़दम से क़दम मिलायी जयोच। ओ का क्या सिखाएगा की तुम अकेला नहीं रह पाएगा। तुम अगर अकेला पड़ोगे, तो दुनिया तुमको छोड़ेगा नहीं। तो ओका से सीख लेना जायेच, कि जीवन में हमेशा प्रगति क्रणी जायेच।